ⴽooⵍ ⵍⵉ'ⴰ ⴳ'ⵔⴽoⴷ ⵔⴰⵜ ⵏ'ⴰ ⵏ'ⴻⵙⵎ ⵎⴻⵙⴽⵉⵍ ⵎⴻ ⴳ'ⴰⴱⴷⵉⵍ ⵓⵏⵀⴰ'ⵔⴰⵜ ⵢⴰⵏⴷ'ⴰ ⵀⴰ'ⵔⴰⵜ ⵔⵉⵏⴳⵉⵔⵓ ⵏ'ⴰ ⵏ'ⴻⵙⵎ ⵎⴻⵙⴽⵉⵍⴰ ⵜ'ⴰ ⴳ'ⵔⵜⴰ ⴳ'ⵢⴰⵔⵓ. ⵙ'ⵜ'ⴰ ⴳ'ⵔⴰⵢⴰⵜ ⵜ'ⴰ ⵀⵡoⵙ ⵢⴰⴷ'ⴰ ⵜ'ⴰ ⵀⵜ'ⴰ ⵍ'ⴽⵀⴰⴷⵎⴰⵜ ⵜ'ⴰ ⴷ'o ⵎⴷ'ⴰ ⵜ'ⴰ ⴼ'ⴰ ⵍ'ⴽⵀⴰⴷⵎⴰⵜ. ⴼ'o ⴷ'ⵢⴰⵔⵉⵜ ⵢⴰⴷ'ⴰ ⵙ'ⴳ'ⵢⴻⵎⴰⵏⵉ ⵏ'ⴰⴽⵏⴰ' ⵏ'o ⵎⵙⵜ'ⵇⴱⴰⴷⵉ. ⵍⵡⴳⴰⵏ ⴱⵉ'ⵎ ⴽⴰⴷⵉ ⵜ'ⴰ ⴳ'ⵢⴰⵔⵓ ⵏ'ⵎⴰⴷⵉ.